Mabiga ne nge lubi tebiya she uwame ecilo haa nge lubi uwe shema, oko chilo ge zhe mo ipo mo ipo bu wewe ete yashɛ tihaka nge zhe ta sha tijala ni wewe ete yashe bwa nga hube na zhi mohino u uweme ete wosu mono ya yajɛ usunta sheriba ba ame ata iwewe ete zhanda iseyi da ma ma mapa ma yaje shemi ba ni yibwa ga yashɛ kaa ya zayi sheri ba ni yibwa aela bo sumi uzhi ishiga zhan mamapa ma zayi ishiga zha mamaoama zayi shiniba oziyi bwe iyawe theme, ishɛ usu nda na kwaa iya laka ma iyi tene nibutu nu hwe sheri balama no ehic ozundo temi hwe bu, be ari boshe kono huha ma atwa na eteni have butu zhegobu iteni ihwe ite mihwe bu wenepo ahsa iwewe nama, ye eri yoto mako ehice malabu obo woto nujita aka lele abu huje wewe ye guso asha bumepi iye ye bzhe namba fwo lesa iyajɛ yi ba hube. I mewe ishe usunda chilo ko ne kaa iyi mabiga na yakubu atwa lepa hi cishi na haa gana bushe agwagwanu be ebe erishi ba kuba, ibe yawana ya be zhe kuba maa aka kleo wewe zhena nda iguse zhena guso gana na unipahi bwa ci uwema ba mo iyi mebi teni hede ihi temeni, ya she atwa zhe bu layi niji me be teni ba maoa hwana she ma njɛ uwe ishe udunda ko na koha iyi mabiga uko na ya lashɛ gana butu tu ulo na shɛ maa bi eri wo we uwe ma laaku ma bi bini, uwe ecilo ga iyi gembi fu gwo nama ga iwewe she iyi mabiga leo nashje maa ahana be mecibi eri ba pane ti biga, yeri hayotomo ma ho be pemshiti biga alzana meli utungo iri zheje zhasa, aha ata oso izhimbiyono iti ne she thene bu na aka ta emba tupa kenn iye yi ne namba na iweme erinda, iyi she edilapo ga lubi wewe gana teye mabiga ta.